<hesitation> Raha aminahy zany an de kivà zany anahy tena tiako, satria kivà afaka miambina tanana, de afaka miaro zay, raha ohatra hoe misy manafika.